نحاول أنا هكا نصلح الموديرن بيدي هكا نعمل محاولة ما أخطف ليش نكلمهم بالتليفون نقول للمرأة وكانت تخدم لباس عليها ويبتس عليها وانت ما حمش يقولولي بالضبط ونعمل على الطريقة اللي يقولولي عليها حتى ترجل لللللل لخدمتك لعادتها.